حوالي نخدم ثمن سوايع تسع سوايع في النهار، هاذي خدمتي و <hesitation> و مدا حوالي شهر تقريبا عندي كل شهر في العام عندي كونجي تع شهر، نروح بيه ندور بيه نحوس بيه نروح للبحر نروحو كذا، حتى الشهر شهر و نص تقريبا ما سما على حسب.